Misaotra anao e! Tsy aiko raha ataoko izy koa tsisy anao, tegna isaorana maventy anao fa koa tsy anao edy tsy nagnanio zah, anao nagnavotry zah tamin'ny raha nahazo zah igny zah ake mbô maivamaivagna hely mba <hesitation> voa- milamindamigny hely fiaignananahy avy tamina.